I koʻu manaʻo he koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ana i ka makemakika mai ke kula, no ka mea ke ulu aʻe ʻoe a i na mamake e hana ma kahi mea e like me ka Blue print, construction pono ʻoe e maopopo i ka makemakika no ka mea pono ʻoe e ana i ka nui ʻoia mau steel e kau i lalo e kukulu i kahi mea.